احب انو يكون ليا طاه شخصي لأن اني احب انو اسوق و ماحب انو واحد ثاني يكون سائق شخصي اليا.